ngusha da naya aburi dunya naya aburi dunya laturi motari kotaka na naya aliri har unitsha. Har kasar nyamuli du naya ali iri yamula ku magu aluku inuda dizupitu innda dizupectu shudu ngu umulu nnda ga aɓaya mdu mduri walari mdu ayimal magu aluku iyimi avanda mai naya azuwa hu imi du mota du mota jan du mdu ahu iyimi anuya jan diya awi ara hu umota naya gida tsu naya gali inda <noise> mda ayi huda sukari ko famai su jam wanu mdi nayi ahiya unatshaku nayi amaiyi ali naija wanu umjiyi asokaya naya aluya su naya asi nayaa siyi inda fa kadum ka dum unaija kuma wani umdu su nayiya nayi inda afun mai nayi amayi ali platu wanu mdiyi askaya naya amayi ali platu su bra soyi inda inda inda wajau fay u daumavi dinaya indu siri sum ku saiduga ubiyi kifiku mana asum ku wagajura shidaka naya alumai taga ku nay aba favi asi dachi kunayu atari dufuriya diri gili ayimai amay mai manaya azuwaku. Agushi ku sai aya dugu iyi iyi kulubu. Naya uzuwa tsir naya uzu’a suku naya ga hiya dam ndanu mdu askayasu nayi gasiyi mdu ga hanaya asi ufun naya asi yarwa su Farya yudaumari uyarwasu wanu diya naya mda umudumur mdu mai naya asi. Yarwa jan diya asi inda uyarwa ku damja ga saku danya seri sumku suri sum iju afubarka alhandalullahi suri sumku naya asum iju afubarka anu iju iju afubarka anu iju aban har har anu viyur ashiya har vayiri ashina diya ga har viyiri ashna umduri kiyi giya asinatu ufun ga giri daka aban ja ngusha jan yuban sayi yiyu bathka chu anu sayi yiyu bathka chu anu ngusha ban mai sayi taga usi anu iju iju afubarka anu iju iju fubarka taga iju fubarka ku iju anayi lapiya ana ngusha ku iju anayi musudega ana ngusha ku iju anayi musuda gu anu ngusha. Taya naya bai dam kiya inda aha taga mama jan dunayu ayu. Naya ayi suwa aya guli ban dan ngusha da mai dunamary a apturi naya azamburi. Naya zambari tun zaman ga murtala zumar gu murtala zaman guu zamia gu murtala za man gu atik. Naya azambari naya ahudari ban dam ashiay. Ahudarya du bubu ahudarja. Sai naya ali dari uvu iyi gu ojukwu. Kajai ojukwu naya indari kasai inyi oji kwu iyiri oyirkwu naya induri ufuna har gowan yarima naya intari iju afubarka har vinyi ashanaki iju afubarka viyiri ashanaku nay a suwa ahiyada ku naya ahana su ulagu ku naya abira bu vijir ashaya maya abora mayi olu zuwa iju afubarka anu iju Ngusha iju afubarka ku ununyi ara muliyi su ngusha ku unuriyi ara muliyi su ngusha ku unuuyi ara muleyi aban ku unuriyi ara muliyi ngusha iju afubarka iju afubarka anu ngusha usim ngusha sayi giyu bathka chu mafia iju afubarka iju afubarka sayi yi bathka chiba mai iju afuba ka anu ngusha ku iju adawayi ku iju adawayi ku iju agiyari mulmu lapiya ki iju agiyari mulmu lapiya ku iju agiyare mulmu du lapiya ngushada ku iju ada wanyi ku iju